Dike bwi ma tokti miki chi nee nobo damawo chiya yiiti ko feu, no mo yiim fo gari mweri <noise> moki chwantubo twallang mwen bweti, noba to mwen wulo bweti ba fiye mo yaari irin dike wo maniye. Kanghe fiye mo yaari la wo mo yiim fo bitine mweu, gwamba moyiim bitine mwe mon fiyam nero an daaken, amma no mwi mo kwen mo yaan fiye kangheri yam mo yiim firen tokri be daa bwiyo nuwabo luma, to miu, aa mi mi totiri kebo dong dong chiya nebo, fiye kii yaa a yii fiye cho chwitiyeba. ho hog no chiyan neyo ya mo yii fiye kangheri ya mwa bwiya bwar bichwye wi la mo yiim fo bitineu, no yiim bitine mweri, diker kwenutiri mwan chwa mo lem bang mweko wulom wulom yaa mo yiiken wi no mo yiiken biten nobe, bana chiyeko cwibo bwe fabe a doo wiri, mwa ma nyii? namo kiyayem dume mwe kangha bibeiyo loh mwe, ko mo kiyayem dume mweu, mi cho dike mi to mi cwiti miki, mi ma cwibo chiya nebo dama ki yaa ba yiironti. Biten nobe koni koni ba, mo yiim bitine mwe fiye daatene, amma no mun yiim biten noberi, chiya tokki ki mo nii wuro mani cwi naghenti, bo mwa yiila binen ka dike wuro mwa kuurang nubo nenti ka dike wuro, ai chiki niwo cheu daga bitene yeri, chiya tokki cheru biten bangjinghe chuwo no mo cheru daga biten bangjinghe cho no mun cheru bi ten bangjigheri yadda bang bangjinghe tokkeu no mo yiim fe, no mo yiim biten bangjinghebe bang beko no mo mikiri mani a cha bwe bangjinghe koni nyo, no mo tam liyar kwaamaro ko fumer kwaamaro dongdong ner mwerdi kangha dike mo bwangten ti chi nunghuweri, kangha chafi beu, ma mo bwangtenti dong dong di mon chiram fiye chiro nin amma no ma, chiram amma no ma mwa bwangtentiri mani mwa chirati. chiya iya cham ne fiye chiro nin, cho dike mi cwibo miki chiya nebo, damati a yiirongti biten nobe koni koni gara mo mi yiim fo bitine mi, tukami boo yere. No mi yiim fori, man tikang tee mi man tikang nee mi, kangha nobo wuro bidom kangha mee. No mo yiiken firen di, maa mani a mati yadda mwa tikang chi tiye. To kanaheri chuu. Fiye kangheri tabum kangha biten tukaceu, yorbo nyo, no biten tuka mweu, fiye chi boom neneri chiya no mo yiim fiye kangha ko lumi la biten tuka mwe na ye ri, mo ya ri yilau, mo yaa ri yilau, mun too boti loh, b- bikwamer, mo ma mo kwamer cho bo nuwa luma fiye wo mo yiim wiye fa mo nuwa lumati fiye chiro nin. No mo yaari mo tabum chiko muni man kibi ten tukari nobo a tunen mo mani fo bitene wuro nin, chiyan tuken yo ta mon mun bwiyam, amma no diyekanghe bi choti fo bilibe nin di nabi nuwa luma mweko kenno mo kwamerdi kenno mo kwambo ri cho diye dikanghe windi biki chuwongkan de fo bilibe nine na bi nuwa mu kwamer oh mun kwamer gen, dike cho dike tukabe ki bi mani nyo, kuma kibi mare ka kishi ka boh loh, bi mare, bi chwyekangde kangha biten tukabe ki biki no win, yadda bifumer kwaamaro tokke, ki boo bon nubo loyi winne, boo beren, bo mare kangha boki kebo tukabe boh ce, dumbo wuro tukabe wuro dii kwaama cho nii wuro boh be, bori tee kangha nee be boh beu bi chwyekanghum chi. No bo chuu fiye kangheri, cho cho bi switi no bi yiim kangha chiri tee nuwabo luma di, mwantuu chomoyaa chiko fiye bi dom tikali tiye, nee ma nuwabo lumari, mwan tuu nee tuu nee yan chiko fiye bidom tikali tiyeu. Kebo nyori ya yiiken fren biten nobo kangheri mo tabum chikori, we too mwentee mwe ti loh kangha nee mwe? to yiimbo fiye kutanneu yorbo. No mon chuu fiye kangha mo yiim mwi, mon fiyam fiye yoradi, bo mwan tuu tee mwe kangha nee mwe yakon yiim mwi, na mo kulati ki chi, na mo too chiti no kebo nyori ma mwa ganeti we tomwen tee mweti kangha nee mwe lowe? kangha yii mwe no nuwabo luma kwau bi liberi, tikang cho- ki kyemer, wo cho yaa ti chiko, bwentano mwan kwau, mo me cho, don tee bikwangdo dim. nee bikwangdo dim, mwe mo chikeu mwan tikang chidon yiitub mweb finiri an yilam nii, no yilam nii ri mo ma nuwa lumati moki to mo mwa wo ri mun tikang chi moki bari chiya yilam nii nobo kene, amma no mo mabo nyori mani chiya yila nobo kenti, yilam yo mo tikang chi ko fiyang. Tokre moki chi kung mwen hankaliti no mo tikang chi tiri, kwama an wommwen nure, yadda mo ma bo mo. nuwa luma tiyeu, kebo nyori a manyi, na mo yilam nii ken, to cho chuwo dikanghe. fini windi kangha ki kwenderi, mor luwe wori fiya nii ken wi ki yilam dikero ken b o tiakng boti anguwa wuro nin no- mon kweni moki yang biten noberi. siya mo mam makaranta ri, mon kweni mo chuu biten nobe wuro, ya mwa fiyam biyaka luma ti wiye no mo fiyam biya lumak ri mo ma mo too temweti. mo too nemwe ti. No kebo nyori la mwa manyi na mo tikang chi? to kwamaki renare temwe, renare nee mwe, renare nobo kab kangha mweu, no nii dwiyom muneng di, ne cho durcero. no kebo nyori ma mo fiya dooka ti loh kwaama, to kwaama ki no niwo kab kanghe mweri, necho dang ne cheu, necho durcero, chwyekangde nubo no chiki ma dikewo nyori, mani. Nobo ki nii wuro. lanen ki ye, ma mwa ma mwe dike ti chi yinenne mare mwe moki ma don na fiya doka loh kwaama. Bwe Bangjinghe tokki kii no mo tikang niiwo ti nyori, mon fiya doka loh kwaama, namu mun mati namu ma mwe bongtu, na mun ma mwe dike woti nyori to, yorbo. Mare nyo, to dike chi chwibo ki ba ma bongtu ti, yadda mabo fiya doka loh kwaama. Cho cho bifumer kwaamer tokki kii, bi bukkangde ka bwiti be, no kemwe mani chiko ri, tikang cho. No mo tikang kemwe duwen di, kwende ya moki tokki mwi ai mo mwa tikng nii wure, no mo tokki nyori, mo fiya bo yuwa ka kwaama. Kwaama ki no mo tikang kemwe duwendi tok moki to, no mo tikang kemweri tokre. Nobo a too mon tikang nii wuro nin, nii cho nyimom che mo mun tikang che, amma no mo tikang chori ya mo yam moti tokki moki no kebo mori, nii wuro na a chaa ye? Duwen mo mun wi chiko, kemwe wo mo, kemwe wo mo chwyekanghum cheu, fini cho nii w a yilamti ki diker ya mo chung kangti kabuym cheu moki a tikang nen, to timebo chuwo mon yaa, ya mon chunghi kabum chem. Yaa chunghi kabum mwem di mon chwyekanghum cho, moki chon nii bwir, yanzu duwen wo yilam nii ken, mo mwa yilam nii bwire, no mo mani nyori, ma mo fiya doka loh kwaama mare mugunta, mare kemwe nin mugunta, duwen no moki mwa ma kemwe nin mugunta ri, mugunta bo a tii dor mwer. La tiken dor mwer di, yaya mo, mo kasance ti rayuwa mwe, eh yadda mo, mo yakenti ki rayuwa mwe, kebo nyori, bibeiyo loh mwe duwen kanghe ki a'a chi wiye ki mo to dike temi mani duniya, dike temi mani fo bitine wuro ninneu mabo, to wo nubo saka nyinenti no temwe ma muguntari, bibeiyo loh mwe baa saka chinen ki mugunta, no kuma mo ma ken di bibeiyo loh mwe chiyan nuwa luma fiya nubo ninne, cho chiro chi cwiti ki, ko ye mwa mati fo bitine wureri, chwyekangde nubo mun yakenti dongdong kanghe nubori, kwaama an tikang nen.